Fooyre ina moofta unngura rewnude e fooyre Scout inaa yilɗoo ngura heɓata, he ɓe ngarta e kolonal, ɓe ngoppa laɓɓi pamaron